Este ntasa kaa kooyo nayiu jaa kaxukuyo nuu nuu este ranchuu jaa nani, jaa nani miguel hidalgu. Nuu tinduy nanitu nuu mixtecu, ya’a kasukuyo ya’a iniyo, nuu kaa kuayo colleun kaa ntenu ka nuu kaasa’ayo in viko, kasayote kakanata’ayo xiniyo te kaajáá tu ta’ayo te te kasuku nuu tonjii ntaáyo te este nuu nau kasa’atu tu ta’ayoun te kua’atuyo kuananchakayo naun ni chaii jii, naun nu chaii jiin nuuyo, nuu staa, xii refresco xii naun ni chaii jii nuuyo tee kiiyo kinakua’atuyo nuii, suani, suanikasukuyo ranchua te nuu naun ioo este nuu tinto’o yukuun xii naun ioo te yachini kaa skalantide jena’ade, te kantutuya, kantutuyo, jeenayo nava kuniso’oyo naun tínto’o ioo, noun tinto’o jitoyo naun este, xii naun este tu’un kanuu kua jaa ka’ode te este kanuu jaa kantitayo yua kaa sukuyo ya’a, va’ani kasukuyo te este kakayo jiin, kaa kaa jaayo in jaa tu’un mani ini, kaa ji’iyo refrescu kaa yeyu in staa kaayeyo jiin te va’ani kasukuyo jina’ayo ya’a.